أفضل كتاب قريتو <hesitation> مؤخراً، هو كتاب مزرعة الحيوان. <hesitation> وعجبني لأنو فيه إسقاطات فيه تشبيهات على الواقع التاعنا، واقع الحكام، واقع السياسة. وكان هذا الكتاب من اللي كتبو <hesitation> جورج أورويل كان <hesitation> كان مبانينو <hesitation> ممنوع من النشر ولكن مؤخراً ولا يقدر يت-يتباع و تشريه.